Yake matindo nato si anang jang natingdona saba mudaku pu jama kenjana to gudaku pu jama. sulepi mangaribi, mane <hesitation> anjona enjio <hesitation> terru patu mannasu kumande, <hesitation> sulat, sorto terrum to kopi begadang anjo raka sunna raka anjo sola solaku anjo raka nongkrong anjuka tette samppulo sulomato jagaomo jalupa nongku. Nongkronga semisa e garaga ma kopi paketende ma wai, <hesitation> jo melli tole calomo samisa jolo banongku <hesitation> terruna to main hp, chat ki ro media sosial. mane angkenna tette sempulo dua mane emilipato subuh pi to angkena solat, <hesitation> sorto solat sulemo njomo siap siap ma majjama <noise> <hesitation> kampung anu. <hesitation> <noise> <noise> Lelaloko majjama, anjo jama jama muku anjo kalimbo <hesitation> anjor ka <hesitation> ka susun bata, anjor ka ka susun tehel, anjor massusung seng, yang penting de muasau pujama. Deng apuk paci ku mande <hesitation> tangallo to istirahat ongo ko mande na jo mo jongo paccing mane anja na solat e karaemomi to cappu cappunu paccingi pacingi kaleku pacingi sellei <hesitation> narigi mi to laktu ma ja banua padatara taktuyama kaleku. <noise>